Nna ɔsɔ̂, ba pɛ mucɔ ba bɔ. A daa trɔɔ na, dɔmin la nini minyɛ kɔ ba dɔ yuwɔ muna nɛ, minyɛ kɛtɛ kɔ̄ ba dɔ yuwɔ muna nɛ, a muna ba pɛ lu ba wusɔ luwɔ ba bɔ ba pɛ sɛsɛrɛ wa. A za maa dââ na, ko itrɔ ribli kɔ̂ yuwɔ ikɛtɛ a majɛ nɛ, nna bini ni itrɔ ribli nwanɛ pɛ cɛwaa aa nyɛ nɛ a dɔ cɔ mɛ wa. Nka rɔ nka da ɔka, a ta kɔ̌ na dɛ̌ a naa wa, a ta kɔ̌ bɛ dɛ̂ a naa wa, a ta kɔ̂ bɛ dɛ̌, a naa wa, nka ta agitâ kɔ̂ a ta kɔ̂ lɛ agiitâ nɛ, ka a drɔ linyɛ, nna navava kɔ̂ a pɛ cɛwaa luwɔ nwanɛ di nnaa a cɔ mɛ kɛ. Amma, nkin nyɛlo gɛ̌ da ka nwanɛ na, nna aza damuu ɔsɔ̌ wɔ ma, aza kplasɛsi noo tɛ̌ ba ta kɔ̂ a rɔɔ cɛnɛ muna, dɔmin a pɛ kin luwɔ nwâ ka dzi nɛ, a dzoo nkpî cɔ kɔ̂ na. A dɔ ma mudaa wa ovɔɔ Ɔⱱɔ̌ nwâ kɔ̂ ɔ kaa mɔrɔɔ agâ ko wini visii ɔ bɛ dɔ agitâ, ko wini visil ɔ bɛ vɔ aza kɔ̂, ko wini visii, ɔ bɛ nagiitâ dɔɔ nɛ, ɔvɔ̂ nɛ ni daa ma, a na naa tsɛ, an lɛ ka bɛ, na gbɛlɛ pɛɛ kɔ̂ nyɛ kɔ̂ a di giitâ kɛ kuma cɔ mɛ nɔ kɛ. Soo, ɔvɔ̌ mudaa a pɛ cɔ kɔ̂ bɔ. A cwe cɔ kɔ̂ naa ko wini sii dɔmin, ivɔ̂ iblɛ dɔ bɔ nwâ kɔ̂ mucɔ ba cvɔ ba na ba itâ lukpɛ aso kɔ̂ ba na zizi kɔ̂ ba tǎ giitâ, ba tǎ giita, ba tâ mucɔ ba cvɔ ba na ba itǎ lukpɛ aso kɔ̌ ba na zizi kɔ̂ ba tâ giitâ, ba tâ giitâ klɔ kuba gbɛlɛ yuwɔ ba bɛ itsi. Nsii vɔɔ ban nɛ madââ ma, ba pɛ mucɔ ba sɛsɛrɛ wa. Ko ba wusɔ luwɔ a cɔ ba cisin, ka jɛ nsin, ba bɛ kɔ̂ luwɔ a cɔ mɛ inɔ kɛ. A di daa nwâ gbɛ agaakɛ iblɛ mudaa na, amma agaakɛ bɛɛ nɛ, ba pɛ mucɔ kɔ̌ ba nyana ba nɛ bɔ.